इरान् एखोन् देखु अति गुर्तो पुनर् देक्सर्। इ देखि बिभिन्ग्नर् देखर् लगर्। भेपर् बनिसोय् ते अदिकि कुनि रजने देख मजेक्। अर्थुने देख ओकोलु खेनि देखर् फलर् प्रा। ओकोलु देखर् लगते हहै हह छुकित। अग् बोहुर लगते ओकोलु खेनि देखर् ब्यक्ति। जिबुनर् लगत् सोकर् <hesitation> जिकोनु कमर् पति अग् बै। अग् बै दक देखि पोलो बज जत् हमज्। हमज् जत् जे ओकोलु ब्यक्ति असे। हेइ ब्यक्ति ओकोलु कुलु स्वसित। सोकर जितुनि कि हज गत मोलो खभ। जितुनि अवरेनेस्स् प्रोग्रम्। हेइ हमज् कोलु खेनि। हमज् त हकोलु खेनि देखर्। हेइ हभ हमर् जोइ देब्ब। हेइ देख हमर् जते फलरे परिशलन। भ होस्ति बबे परिशलन त होइ देखि। हमर् अधिक् गुर्तो। अरो अधिक् सेश्त कोइ तेके जर् बबे। एइ सेश्त फलब्। हेइ देख हमर्। अधिक् कोइ ब नतन् कोइ परिगनि त होइ। जर् बबे हकोलु खेनि देखर्। हेइ देखे अग्रोगनि लग् कुरे।